Ny <hesitation> fagnanaovana asa nefa <hesitation> tsy hitadiavagna tombony zegny, amin'ny akabobeny <hesitation> tsy de marigna loatra satria zao ny olo araika isaka magnano asa tsara, asa soa izy ah de misy raha kindregny fôgna ambadika an'igny ah, na kely izy io ah na be ah, fa amin'ny akapobeagny misy fôgnany.